في أحد الأيام صغر ساحر نفسه عن طريق الخطأ وتحول إلى نملة صغيرة، ضاع الساحر في حديقة منزله ولم يجد طريق للعودة إلى حجمه الطبيعي, ويش صار بعدها؟ بدأ رحلة مليئة بالمغامرات والمخاطر وهو يحاول العثور على مكون سحري عشان يرجع شكله الحجيجي.